Bu po'l va gilamlardagi chang va mayda ahlatlarni tortib olish uchun ishlatiladigan qurilma. Uni elektrga ulaysiz va yoqasiz. Ichidagi mator havo oqimini yaratadi. Bu esa changlarni supurgini ichiga tortadi. Tozalash tugagach kontinerni bo'shatib ahlatni tashlaysiz va juda oson.